Niŋkə ban bə ən mi tāā' sə' dabai ən ai pa rə. Niisə yabə mi təə nə ani. Məkə yew nigi bə nii mi təə nə siti ani. Mo kə' mə kən yew nigi mani, mə zamə' rusu. Mə gafu lii kə', mə gatu mam. ko namya pat. Kaymani bə, rələ məkə kam nə nigi ali, mən yesərə mə maysə man may bam nə kə', yalə day. Rələ sə kə yanə ali, ko kay mani bə ren mi kə'. Mə rern sikə, ma sisu sin mandi wan rə pa, ko tolə pa ko dɨrə dii, ko dɨ nay liini rə aw ko dɨ nay yerkə rə aw. Mə kən sisu diga nə bɨyi bə i kay gaw unsu i kə yew wan ən ani, i za i sisin madi, ama aa kən yew netə', aaza aa esə en ən bi ɓaŋ. Ama gawni niŋkə məkən si mandi ko wan manə kə' re aya, məren mikə. Mə kən təəsə kay mani bə' mandi mə maysu mə maw mə bəw ai mə mandu ai, ur bə kə waku ren mi kə'. ko kə re kə ya aya, ko kə re i kay rə ryə, ko kə yawgənə nə' kaw ren mi kə'. kən wakəm məkə dwarə bə, mə kə yalu nini ən bi tan bə' re ren noykə' man derə re renzakə.